. Baraśu simiini áŝimu wañi aźaźaa vo- vosalte, atianośona nila, níḃu mmai, niraśuwaañi. Baraśu bugũ niġaɭayenoġaɭo éñi ne- nevili. Niraśu wañi, añaraśu niɭen, voɭee nirun niḃopu. . Baraśu núġuse síamiñadi mmai nilanii obeñuaho foañameraśuniho, aḃaina éraśuenixu, moimi baraśuwão níxi niwão, aḃaino. Éraraśue dóo eĵa mimamieŋa. Me moinimobaraśuḃo, siamiñalamamo, áḃaiḃelo kãko, nina éraśue nínanisil. Ámiñasil nino, amiñano eñaḃaneɭaĩ, aḃaan níɭulen, niɭen. Aihaŋuġana eraśũe nikune, nikune éñi, níkuneġusii, néraśuedii moehaŋumi kaloos.